Ashix saraan sha comida shat cancupar aceite de farol o den aceite deee patrona o aceite de agueisatacupar porque opendeigiaundein panañat manteca quisouou porque nasla pastilla okuer miensandioy san doctor parlajmalita carneya anac cundon maitedi mantecsouo aceiteque de sogundou matzeid solo de aceite parasharendays comida endoynmat